fardaf harren bare ishin gargaratin fardin ege isan dabbasa kaba harren ege ishian dabbasa hinkabdu, fardii mal gar yan safar fa hin safarenini harre ammo dandani hinsafarenuni.